א קאמפיוטער האט אינעווייניג אזוי ווי א מח, ס'ווערט געמאכט מיט פלאץ צו האלטן זאכן וואס מ'לייגט אריין, ס'ווענד זיך וויפיל ס'האט- קען, נישט יעדע האט א געוויסע- <noise> <hesitation> א געוויסע ווי גרויס ווי באנטש ווי סאך ס'קען אריינעמען וויפיל אינפארמאציע און אזויפיל קען עס געדענקען פון וואס מ'לייגט ארויף.